harriyya namayaa hoo attin sagalle dansaa nyano feet, sagalee akk matundaa, workiyya, akki machungaa akki maembea woan akanaa taan lilla nyadii wontuun sikarkartii diig siit kanitii, duub taa lamesiit aneen horria lilaa dugii, annen horiatii, fooni, tirrua lilla afyaa dansaa siit kanitii ralle fudedii woan akkana taan lilla tumiedii.